ཐ་ནག་ཆ་ཀེ་ཏོ་ཐོང་ཐོང་པོ་ར་ཨིན། རང་ལྷན་དགེ་ཆུ་ནེ་ཐང་པོ་ལེ་རང་རོ་ཨིན། ནེ་ག་ལ་ཅིག་ཀེ་ཅིག་ལོ་ག་ཁན་། ཅིག་ཀེ་ཆེ་ལོ་རོ་ཕ་ཁན། ཐིང་སོ་རོང་ལྷན་དགེ་དེ་ཆུ་ཁེ་པེ་ཀེ་གུམ་ཆེན་དེ་ཁན་ནམ། ནག་ཆ་ཀེ་ཧ་ཁོ་རོ་མ་སུ། ཏོ་སེ་ཐ་རང་ཀེ་ནོར་ཐོལ་ཧེ་ན་ཡང་ཡ་ནེ་མུ་ཀེ་ནོར་ཐོལ་ཧེ་ན་ཡང་། རོང་ལྷན་དགེ་ཆུ་ཀེ་དེ་ཁུ་ཕ་ལན་ཆུར་ལེ་ཕ་ཏེ་ཀེ་ཨོ་དེ་ལོ་དེ་དེཀ་ཐབ་ཕ་གོ་ཤ་ཨིན། ཏོ་སེ་རོང་ལྷན་དགེ། དེ་ཆུ་ཀེ་དེ་ཨོ་དེ་ལོ་ཕ་ལན་ཆུ་ལན་ཕ་ཏེ་ཀེ་དེ་དེཀ་ཐབ་པ་ན་དེ་རང་ལྷན་དགེ་དེ་ཆུ་ཀེ་བ་རུ་ཐང་པོ་ལེ་ཧོང་ཟིང་ཕེ་ ནག་ཆ་ཐོང་ཟིང་ཧེ་ ཕེ་ཀེ་དེ་རོ་དེ་ཨོ་དེ་ལེ་ཟང་ཕུ་ཐན་དེ་ཧ་ཕོ་ཨིན།